Mёboos miyá mí mak, ipeyí <noise> yí mëmosalir pëyá ţí mëmpënan senegal ací gambi ná gine bisaw usí mëjá mёboos mëmënţana mun waw. Á báyaas mí mëyá wun dun njí yáţ këyá puţoo dul, mëmbandaŋ amparar umitiro njí kawíiţe.